úr Vesturbænum sigraði í músíktilraunum ár en tónlist þeirra er lýst sem þjóðlagagoth við litum inn á æfingu hjá stelpunum þremur sem skipa sveitina sigurvegari músíktilrauna tvö þúsund og átján er

hljómsveitin var stofnuð haustið tvö þúsund og sautján og er skipuð systrunum Ásu og Eir

höfum þekkst frá því að fönn fæddist

við Ása vorum alltaf eitthvað að glamra saman við vorum bara tvær svo ákváðum við að kippa fönn

ég sem textana aðallega þeir eru um

drauma sem maður hafði þegar maður var lítill en svo bara hverfa þeir einhvern veginn á leikskólanum vildu til dæmis vera leikarar það var einhver sem nefndi að hann þekkti einhvern sem ætlaði að verða fiðrildi

yngri systirin á maður ekki alltaf að elta eldri systkin sín hvernig var að sigra í músíktilraunum það er mikill heiður það var svolítið skrítið það er gaman að fá að spila svolítið og geta geta gert meira af því og kannski verða eitthvað meira þróa okkur

aðeins

meira inn í þennan heim já það er enginn skammarkrókur á vinnustofunni minni segir Melkorka Katrín Tómasdóttir listamaður sem nýverið opnaði sína fyrstu einkasýningu

verkum hennar mætti lýsa sem

hrollvekju en hún vinnur skúlptúra teikningar klippi og ljósmyndir við litum við í gallerí Geysi aðallega kemur innblásturinn fyrir er alltaf einhvern veginn svona undirliggjandi þráðurinn er rosalega mikið mannslíkaminn hreyfing svona beitingar á líkama og ekki að hafa heild þetta voru fyrstu

sem ég framleiddi svona vísvitandi að þetta væru skúlptúrar sem ég ætlaði að

sýna sem svo það

not fyrir þetta þetta er ekki eitthvað svona já þetta er svona eitthvað farartæki mér fannst svolítið sniðugt og svona

að setja eitt hjól undir

ég ókei hvernig presentera ég það og hérna þá eitthvað byrjaði ég að pæla í svona krókum og alls konar krækjum og þannig og síðan

er steyptur í sama mót en fléttan er flétta úr mér

ég var átta ára og fór fyrst í klippingu mamma mín var rosalega svona henni fannst hárið

svo heilagt að það var bara bannað að

í klippingu eins lengi og hægt var og svo geymdi hún fléttuna eftir að ég fór fyrst í klippingu sem ég vissi ekki fyrr en bara fyrir þremur árum

fann hana í geymslu þetta eru einhver þemu sem ég er að vinna með að gefa hlutum og skúlptúrum og teikningum líf svona eftir á einhvers einhvers konar afsökun fyrir mig að og hérna já það sem ég er búin að vera að spá mikið í þessar leikreglur samfélagsins eða svona það sem manni er kennt endalaust í skóla verið að undirbúa mann fyrir framtíðina og ég hef alltaf verið svolítið smeyk við að vera skömmuð

vil ekki óhlýðnast ég var oft upptekin af því að klára teikningar að þú veist að fylla út í allt hvíta rýmið það má ekkert hvítt vera það var einhvern veginn alltaf reglan þegar ég var á

en þú veist og svo var þetta orðið rosalega frústrerandi fyrir mig og ég gat ekki einhvern veginn en svo bara einn daginn rann það upp fyrir mér að að það er ég sem er að búa til reglurnar hér og ég get ekki óhlýðnast neinum það er enginn skammarkrókur inni á vinnustofunni minni